Zaho zô an de na mandeha akeza na mandeha akeza de la clé reka fogna aminay. I la clé reka igna.